Sɛ wͻroma me dapɛn kor sɛ memfa nyɛ dza mara mepɛ a, nka Kwesida no, medze bͻhor ndzɛmba. Dwowda no, medze bosua adze. Benada no, medze bͻkͻ afofor hͻ nserahwɛ. Wukuda no, medze bͻkͻ akͻtotͻ ndzɛmba wͻ adzetͻbea. Yawda no so, medze bͻkͻ nserahwɛ. Fida no, medze bɛyɛ edziban na maayɛ ahosiesie ama Memenda. Na Memenda no, odur a, ͻnam dɛ ͻyɛ homeda no ntsi, maakͻ asͻr.